Io koina, a angir a tuma karu. Anung papa mituma karu, anung mama mituma karu. A aning ataem a me, ap mitol va tulua tulaina. Io mit mila ngir naronge ap koke mila ap enane mila la balaure mila. Io anung kine atuma, ake atuma karu, a taulai. A taule a me miti a bilur. Ai bunpa ia atuma kuti taura taulai. Tuk ake kati mia kear. Vung ma nung me mia keari vung kati io tuk arbute lava lima na natnat. Ura me. Ap a ura ina ap tula me. Lava lima na va natnat. Io kati mia balaure la io. Anung nilaun a kona nilaun ka atole vakei pamitua vatuk kiti. A koina ka tuk anung me <hesitation> i mat pa kaun ia. Mat pa kaun ia kati a bilur. Ai mat pa ia keke kamaga nung kine a keka nanga di ma nung kine tuk. Kondi a lapun nung kine nung kine a kona kine ka. Anung na kilala iong atar vatung mep latia na kilala. Nung latia nangaulu na kilala iong a tole, vikan, ma ning nilaun tukodi. Io a taem a lapun a keka ake ka tuk kondi. Tuk utuaka ake ka laronge la balaure ia ananatung kama la balaure ia. A ninga tulua tula urua ura me ap tulua tula me ap urua ura ina. Dia labalaure ia ma nung kine kati. Io a keka na ra kir ta mangit, lava bilak ia ono lara nung kona kine ka. Ia ngir pa tuk kondi a lapun a keka nanga di tuk kondi ake nanga di lar ma nung kine vo tukodi, io koina ma nung na rarate iong ang atultar ap ma nung kine a kona nilaun a tole vikei. Tam ta mangana bilak na nilaun ipere pote ia. A kona nilaun okot tuk utoa ka ngir. Pa mitua va natlik tuka taulai tuk a ngir a nung kona nilaun. Ai tuk kondi a ke kati anung me ibun pa ia tuma karu tar kuti a bilur. <hesitation> a kekati a koina raprap kat tam ta bilak kir i vabilak ia kir iu mum ia. A koina ka imal kurue pa mitu ava tuk, kondi. A na natung amal kurue kala la ono lare ia la balaure ia, ma nung kine mataem a inip kamaga. Lar anung me itar mat pa kaun ia. <hesitation> ake na inip kamaga a ke na ronge a nana tung la balaure ia. Ai tuk kondi mila ke katia bilur. Anana tung la balaure ia ma nung kine kati. Nakaka na mait atole vikan ananatung la balaure ia. Koina ma nung rarate kapa yionge tamtam mangit malet ta uru, <hesitation> a ava tung malet ilar a urkiti kiti rap ininga ma nung kine katia piu a koina ka. Anung kona kine a tole vikei, ap tuk kodi a lapun a iu kondi apa anung kine nangadi ka. Akona kine a tole vakei an unu ram nadi mep. Augir imara vut ia, angir i maravut ia ma mung kine ibalaure ia manung kine kati a pui. Tam taning malet tor ina ia balaure ia angir keke ka, ibalaure ia manung kine kati. O koina mai ve ma armabalaurai anina ngir pote ia ma nun kine katia bilur. Ake katia bilur ake kuruai. Tam ta mangana vabilak me mong katia bilur. A kona kine ka atole vikei. Io ananatung larap latar taulai rap. Tula me ap ura ina larap la tar taulai ap la rap la lun. Tamta ning ibilua kaun ia, taur iamat kaun ia tamal. La rap la lun kuruai la balaure ia manung kine katia piu, kati ma lar kiti a bilur. Koina mararate ninngang atar vatungi. <hesitation> aravate nana ono ma nung nilaun. A kona nile unatole vukei. Angir kekeko va vadone ia. Ia maravut ia manung kine kati apiu kati ia bilur. Koina maive ia aning a mangait a lar a tolovikei kaule. Kirta mangana ka kairanai mep a tolan mep taur tam dia maravut ia ono. A urkitikiti rap ana natun la balaure ia ono. Aiba tinge la ot la maravut ia ma nung kine kati apiu. Ake kati iong la la oudi langan di vatung la mep. Ananatuna nung me la ono la balaure ia. Labalaure kaule ia kati, la nunuran nanga di ap enane la ia ka kondi. Ai tor la balaure kaule ia ma nung kine kati a bilur. Io koina ma anung rarate ininga tar ravate nana u ono. Ap atar a ravate kapa ono. Ma nung kine kati kire nungal vorona rarate tar avatung. I kanung nararate ka nanga di. Atamta mangit malet taur avatung malet ika nung ma rarate ionge. Tuk kondi ake ake na gugu ka. Ake gu agugu kai atole vikei ma nun kine kati a bilur. La ma ravutia iong lala miti lamaravut ia manung kine kati. Tamaiba kaule ma nung kine kati a kona kine atole vikei. Apa nung kilala anuk ilolopote latia anuk a kilalau la kiti anuk ia angaulu. Angaulua na kilala me mong kati. Ai nung kilala na nilaun ininge latia atar vatungi. Ai kondi a vatung ilar avatung lar kaono mepa nuk anung angaula na kilala vanan lakadi. Koina maive, ma ararate ining a, a tultari, a tole vikei, ap kondi aravatenana uono ma nung nilaun na pa lapaka. Nung nilaun a tulugen a koina ka tulungen ono a koina ka kalou i vadane kaule ia manung kine. Tama iba tama nuk ta ninga mangana nunuk maive kir a tole vike ta bilak na kine. A kona kine rap atole vikei lar a ngir keke ka, imaravut ia ma nung kine kati tuk kondi a loklok i ue ung e kondi a ke nangandi ngir keke ka i balaure ia manung kine. Ika ionge lar a nung nak ana rarate kai onge a vatung kodi ap ilar kir a vatung malet al vorovoro na rarate. Ika nung na rarate ia. Lar a ning a manga na ina kir itale ia tar arate tapokot, ilar kir itale tar arate taura, arate tapokot utuoka ilar anung rarate ituka kati ap a ngir kekeka ia va done da ma nuda kine kati. Ulongore pa nung na rarate kondi ap koina maive koina koina ma num tul tar a num papalum taur ia tar kondi, a arate ono kondi ma karkaruk. Io koina <noise> kir ia tapo kot anung rarate. Anung rarate irap ka kati. <hesitation> ap angir keke ka ia vadoane ar bane da. Ma nunda kine katia balanapal. Ma pakana kiti anina misinare kiti dala ke kati nakubana. Ika ionge ap koina pite arpa.